Tumto ne kararan ko tumto ne konekipaipaitu ako paipaitu piik, paipaitu chitap sheree, ak lakwet nekiildoi to ako takonekikoitoi. takonopo komutu. sheree ne sheree nekityensot tile keki, akopaipaitu pei chitukul, i pasta, mi chepyosok chetile keki, mi chetee chetyensoot, akomii wanakwaya, ako mii, mii sikiik, ako mii piik ap oret tukul, ketilei keki, kwamptai pasta. akeamishe, keshere ne nekararan, ko sheree notok ketyensoot, paipai kapikoi, ako paipai kapsandet, koketu tuka kikani kap kapikoi. ketu kapik kapsandet kokach kapikoi kokaach tuka, amu ing olekiteptoi ko unotok <hesitation> kiwolei ya kimutu ya imutu kapsandet kopa akokaito tuka.